Karà ataon̈y ho zah edy ai, fômba fipasina pantalan àby io zen̈y koa fa misy riran̈y zen̈y pantalan àby io arahan̈a arakaraka riran̈y koa zen̈y raha io. Avô misy san̈any aminazy io zen̈y tsy mety pasina ambelan̈y fa mila pasina an̈atin̈y zen̈y, amy ny lafy ratsin̈any ao zen̈y izy pasiana. Avô koa fa mety asiana ranoran̈o ely izy beka tsy maiky loatra.